ʻO ka hana ʻana i ka paʻakai he mea Hawaiʻi loa, a he mea Hawaiʻi kuʻuna kekahi. No leila, poʻi mai nā nalu ma luna o nā pōhaku. Ma hope o ke poʻi ʻana, emi mai ka nui wai a waiho ʻia nō he <hesitation> ʻano <hesitation> mea keʻokeʻo. ʻO ia mea keʻokeʻo, ʻo ia hoʻi ka paʻakai. No leila, na ka lā e hoʻomaloʻo i ke kai a waiho ʻia mai he paʻakai.